To mi yehi awawere gotel ha yeeso to mi yiɗan milara shawara toi on miwanni hoore am ha ɓaawo ɗum daaɗum ɗo fe'a jotta ha yeeso maajum miɗo laara.